One oniin iyalp iraar inya oogh odiiny odual enya esugha dioph dooph roniin dioph r'iyal dioph riraar dieph rinya dioph r'oogh dioph r'odiiny all over dioph re dual dioph r esugha dioph iyal di iyal di roniin iyal diri raar iyal di rinya di r orgh iyal dir odiiny iyal di re sugha iraar di oph iyal di iyal di iyal di r'inya iyal di r oogh iyal di r odiiny iyal di roogh iyal di r'odiiny iyal di r odual iyal di r ophaanya iyal di resugha iraar di iraar di rionim iraar diriyal iraar di rinya iraar di roogh iraar di rodiiny iraar di rophaanya iraar dir esugha inya di rophaanya iraar dir esugha inya di inya di r oniin inya di riyai inya di riraar inya di rinya inya di r oogh inya di rodiiny inya di r odual inya di r ophaanya inya di resugha oogh di oogh di r ophaanya inya di r esugha oogh di riraar oogh dir inya Oagh di oogh, oogh diro diiny, oogh di rodual, oogh oli rꞌophaanya, oogh di resugha. Odiiny di, odiiny di, iraar, odiiny di-inyaa, odiiny di oogh, odiiny di odual odiiny di ophanya, odiiny di esugha odual di. Odual di oniin, odual di inyaah, odual di oogh odual di odiiny odual di odual odualdi ophaanya odual diesugha. Ophanya di, ophaanya di oniin, ophaanya di inyaah ophaanya di oogh ophaanya di odiiny ophaanya, ophaanya di esugha esugha di esugha di oniin, esugha di iyaal esugha di inyaah, esugha di odual esugha di ophanya esugha di esugha. Oniin oogh di-esugha di roniin di esugha, di, roniin di riyaal oniin di riraar oniin di riinya oniin oogh. Oniindi roodiiny oniin di roduol omim di. <noise>